Sɩ bʋmɛ mɩnɛ sɩ álámɩná, ɩdzá lɔlɔɔɔ ŋʋnáá tɔñ, ɔtáa góŋ kánákáná bɔɔ? Ɔtáa góŋ fɛ ŋʋrʋ báa sóóni minimini kánákáná bɔɔ? Ɔɔɔ! Bʋtá mɩnɛ boé! Bʋtá mɩnɛ bɔɔ. Álámɩná ŋʋrʋ tá ŋɔɔ wáana kɩrɩkɩrɩ ka tɛlɩ boé, álámɩná tá kɩrɩkɩrɩ ka tɛlɩ bɔɔ kaná-kaná bɔɔ. Ŋsɩbɔɔ álámɩnáá wáana ɔ birisásɛ, mɩnɛkéé álámɩná wɛ sɩ ɔɔ góŋñ dzɛ. Ŋnáa? Mɔsɩ ire kaa tala ire: ina ŋaalɛ mɛ bɔɔyɛ nɩ, álámɩná wɛ sɩ ɔɔ góŋ bʋ tala bʋtooro. Álámɩná wɛ sɩ ɔɔ góŋ bʋ tala bʋtooro. Tugómo nɩŋɛ wɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ yéé: tugómo lɔlɔñbɔ wɛ, tugómo ɖaɖañbɔ wɛ. Gɛɛ, tugómo dé bá goñ fɛ álámɩná na bʋ lɛ ɔ wosóo, na bʋlɛ ɩ. Tugómo dé bá goñ fɛ álámɩná na bʋ dé fɛyɩ. Ma dzɩñŋ ba tʋñ sɩ álʋna tɩkɩ bá goñ fɛyɩɩyá añ? Bɩɩ ŋtá yɛ tugotúna bɔɔ, álʋna táa sɔkɔna nɩ bɔɔ. Álʋna tɩkɩɩyá ñyɛ ŋñgóŋ fɛɩ. báa álʋna gɛ álʋna ɔ tádé ka tala ŋsɩbɔɔ ɔɔgɛyá bɔɔ, amá tɔŋ fɛɩ sɩ ɔ dé kakɩ ŋsɩmɔɔ, bʋdé fɛ álʋna, ɔɔ sɔkɔ fɛnɩ gɛ, álʋna tɩkɩ ñ goñ fɛɩ. Mɩnɛkéé ŋbéna tɩkɩ bá goñ fɛɩ ró. Ŋnáa? Tɔɔ ɛɛɛ dɩ mɔsɩ dɩ kpápkárásɛ, dɩ kpápkárásɛ baá bayé dzoóba bayé dɩɩtána, bayé dɩ dzoñŋʋnáa, baáa tɛyá fɛdʋ gbɔɔnɩŋɛ, dɩ gbɛtɛráaá bayɛɛ. Ɔɔɔɔ!!! Bʋ mʋ fɛdʋ ŋsɩ báná, ɩdzá lɔlɔɔ bánáá tɔñ baá kɔnɩ baá tɔñ fɛdʋ kóoo dzɛ añ? Bɩɩ kʋrʋ lɩɩ baá kɔnɩ baá tɔñ fɛdʋ abéé bɩɩ baá gɛ sɩ dɩ fú bɛ, dɩ tɔ fɛbɛ tcháátcháásɛ, dɩ tɔ fɛbɛ na bʋká bá tu nɩŋɛ, bɩɩ mɩnɛ ɩdzáá baá kɔnɩ baá tɔñ fɛdʋ añ? Ɔɔɔɔɔɔw! Álámɩná bɩɩ ŋtáa góŋ bɔɔ ŋtáa yúku bɔɔ. Bɩɩ álámɩná, ŋtáa góŋ bɔɔ, ŋtáa yála ka dina baá ñna bɛ bɔɔ, ŋtáa yála ka loó bɛ bɔɔ, ŋtáa yála bá yɛ fɛnɩ dɛɛ ŋŋgɛyá bɔɔ, ŋtáa yála ka mɔsɩ bɛ kʋna ŋ bʋkááta bɔɔ. Álámɩná bɔɔyɛ ŋʋrʋ tá kaná-kaná dúúniamɛ sɩŋmɩɩ ɔ wɛ kɩrɩrɩrɩ lɔlɔɔ wá, ɩdzá lɔlɔɔɔ ɔɔ tɔñ ɔ táa góŋ bɔɔ. Gɛ álɩ ñŋ tá dzɩŋ bɔɔ baá tútútútú dɩɩ náa sɩ na yɛ ɩdzá tɩba tɩtɩŋɛ tɩtɩŋɛ bɔɔyɛ, tugotúba kpaŋ-kpiñsɛɛ ba yɛɛ. Ŋnáa? Dzeémɔ tá yɛ lɩsɩ dɩ sálá asiirisɛ boé, áláma barɩ wɛ baá dɩɩ ná bɛ sɩ: eeee! Ŋodzémɔ ŋʋná ŋmɩɩ, ʋ tɔmɔɔ ʋ tɔmɔɔ wɛmʋ bútiiyá. Ŋtáa taa ná ŋʋnáá goñ kánákáná bɔɔ, báa ambʋmɛ. Ɔɔɔɔɔʋ! Ŋ kpɛkɩ vabóre na ñ mɩ dɩ sɔŋɛ abéé ñ mɩ nɔsɩŋɛɛyáa? Tɔɔ bʋká má kaa tɛlɩ feé-feé bɔɔyɛnɩ maá tɔkɔsɩ fʋsɩ álámɩná dziró wosóotɩ ŋɔɔ álámɩná lɔ ɔ báa bé kpée, ʋ laákaarɩsɛ kpé dziró bɔɔyɛnɩ, álámɩná mʋ ɔ báa bé kpée ɔ laákaarɩsɛ kpée, ʋ báabé sogbé fɛɩ bɔɔyɛnɩ, ŋʋná tá sɩ bʋtáa góŋ boéé.